Chini haste bharat ni tongmung chamung khe hayung ni joto ni sai kaisa kwcham tei chini haste o hindu islam christianity budhism tei Jainism no puji o. Okra rok borom rumani abono haste rwgwui sai mano. O haste o sal kaham rok diwali holi eid Christmas pongla tei kwbangma palaima sal kaham tongo. O haste o mwsamung rwchabmung tei yoga ni bagwui hayung belai no sai manjak. Chini chamung o moso yok kwbang mosola chamani belai no haste rwgwui sai mano. Football hockey kabaddi cricke hai thwngmung rok belai no thwngjago.